الجيلي ، الفول السوداني ،الذرة ،الهيليون، المحار المسلوق بالحمص، الصدف ،الكنافة، الأيس كريم، المارشميلو، المكسرات بالقشطة، مكسرات بالعسل، الفول السوداني المحمص.